Egiptope ñavae tembiu <noise> fulmedame kua yau ndeimboveyave jae <noise> kua plato nacional jei supevaereta, <noise> oyeapoko ava ndive erei ava <noise> oyi tanimbupevae jokogui ñanoi cotfa kua jei superetava <noise> brocheta kua oyeapo vesarai ndive <noise> jaeramiñovi ñanoi <noise> molokia kua jae mopeti cando o sopa, yayapo kua kaovi ndiveño reta ndiveño <noise> jaeramiñovi fatec kua yayapo aró pegua <noise> oyeata ajo ndie <noise> jokogui yauta cosari jei supevaeretavae <noise> kua jaeko mopeti <noise> tembiu oyea lenteja ndieva, jaeramiñovi macarronereta